A taka kuni jaá va'á kani inɨo va'á sa'ayo ma xintáu ta'anyó, chi nu na xintáo taányo te suni tu tu va'a ɨo yuaán kuni ja ku nu nuún tuún kunɨo kaányo suni kuni ja ka'án va'ayo te ma ku ja xintau taányo jina'ayo ja ku ja kan'ó taká núú tuún kunɨo ja chaáyo kuáchi sikɨ taányo xi nuú te tuú va'a ɨó yuán te kuni ja va'a ja kuni este sa'ayo vaa kani xinɨo nu ma tu nau este nuun ma suni tuú ma nakáni xaán inɨo.